ا <noise> السعاده مو مالشخصيه المهمه ولا ، بصح لوكان نتا تقي نتايا فرحان وحدك، مجتمع كامل حزين ما نت أصلا متجيكش الفرحه زاينا ياسر، لازم كل مجتمع مكانش كيما ليعود يندمج في المجتمع و يساهم فيه بأي طريقه ما، تساهم فيه بلي جات بلي تقدر عليها، تساهم في طلع المجتمع ت- تغرس شجرا تنظف شويا <hesitation> زباله.